Fomba fanidinan'ny fiaramanidina, <hesitation> mandeha motera aloha izy ireny ah de misy ohatran'ny gasoil ko tsy haiko hoe inona ny anaran'ny gasoil an'ny fiaramanidina fa rehefa andeha zareo ah de mandeha mafy be amin'ny lalana mahintsy eo amin'ny <noise> zato metatra eo <noise> de avy eo ah miainga tsikelikeky de rehefa tonga eny amin'ny lanitra zareo ah de manidina mahintsy ah de sady ampian'le helisy be ao aorianany de iny no mampanidina anazy.